Pinsannu a l'annu dumila e sìdici, mi veni in menti l'annu quannu mi fici la vacanza chiù longa di la me vita. Associu st'annu a la libertà e a lu divirtimentu unni l'ùnicu pinseri ca s'havi duranti lu jornu è: unni jiri a manciari. Lu dumila e sìdici fu un annu ca vulàu, mancu mi detti cuntu ca passàu accussì lestu.